<hesitation> Magnano akoa iaho zany e piso e tiàko aloha, iaho misy fotoa <hesitation> mihiragn'amboa avao fa e tena tiàko ho tezay aloha da e piso, satria gn'antogny dia zao i piso zany izy io sy de boto loatry fa gn'amboa zany izy io tratragn'ity mihigna raha maloto ty da mahakamo mahita an'azy re ohatry ka sy voadresignao izy.